Kainina xa nida, xakano nridana ihó yo kue nreyu, nandeyu ihó do ya nanreyu xhino inka ñoo kuakunó, kua nrute nruxa dikii ngua ihó inka tu ñoo tuku nu tuku nu, kuño xakueno tidani, nukuno naxhido kada nuxa'á nakano ndani noxa xa'á, ña ku xakano xa kuno ho ihono xu, nana ña ku xakano nayedo noti no nrikano tu kono xakanoté, nridaina xakanano nrida neyu nu yuku nú, nuku nguile nuku kuñu nruku nanrixaió, te nakano ihó naxaku fruta ihó nanri xa kano xa dananinro yá, ensalada kanano ihó kué nanyido nanitano inó té tenakano nakano ngua hora, nakadi ininro ngua hora nakadino ngua hora nakandinó, inu no ngua hora kuana ku fuerza no ajan nrida na kano na ihó kuan ko fuerza nako ngueno i ino ta nakidano no tión hu hó xachangui, tion ngue nakandiá he nrakondiano kono yate hora yate ñakuini yano xakadatión noko yadii kakun ndenó xonxa nrinada iin na ngua nani te nakanote kua nako. <noise>